Noruega pegua reta, kua reta jae jeko, jaeko äpo oyerovia reta, jare äpo ñoguɨnoi yae ikatu rupi, aire libre jei supe, jaeretako.. jaeretako vikingo, vikinga jei supe retava, jaereta oyembo arete payandepo siu, mayope, jaereta oporomboete, jare mavi guɨnoi reta mboromboete medio ambientere, jae jokua jaereta guɨnoiva